انو يكون ليا القدرة انو اتحدث ويا نفسي بلماضي لأن اني ما احب اعرف شنو راح يحملي المستقبل لمن اني اتعب على نفسي اشتغل على نفسي انظم وقتي انظم نفسي انظم اولوياتي، اوتوماتيكيا اني احس انو المستقبل راح ينطيني صورة اتكون حسب تعبي اما.